Kur prehna, gjithmonë mas pari e pastroj me ujë t'voktë edhe me sapun. Mandej e përdori ni dezinfektus, si alkoholi ose hidrogjeni, për me parandalu naj infekcion t'mundshëm. Mandej vendosi ni gazë sterile mi plagë për me majt pastër edhe e ndrroj gazën çdo ditë edhe mundohna mos me fërku ose mos me e prekë plagën derisa t'shërohet.